أكيد مهم، لأن الشباب هم مستقبل البلد. مشاركتهم تعطي صوت لهم ويقدرون يغيرون الأوضاع اللي ما تعجبهم. لما يكون الشباب نشطين، يصير في تقدم وتطوير أفضل للمجتمع، وكمان يحسون بالمسؤولية تجاه وطنهم بشكل صحيح.